rangin akhiii borra thunen ishin rangii yaani baadha sagale dhabeni rawothen (.) iraa thanfa Mal woo ghubeni rawothen won akasi sunn wontunen ishin yaani ilthii inamaan mavutio yoyote irahiqabdhu dhib yed hinjelathu rangi akhana ishin borra yaani bayyet inaman hinfedhuu dharga ishia hindargenuu bayyath dhub sunif Inamaa hinthumethu